Ma mi d'solit vadu dörmi prest la seira anche perché riese nen a ste fin a fin a tardi ausà, s'a ie nen cuaicoza për televiziun ch'a m'ënteresa, ch'a m'pias, vadu dörmi presto e auseme presto la matin, preferiso, parei l'ai tüta la giurnà davanti e m'la godu tüta